gott kvöld og velkomin í kiljuna hafi einhver haldið að það væri komin kreppa í bókaútgáfuna maður hefur heyrt dálítið mikinn barlóm en ja þá hefur sá hinn sami rangt fyrir sér þetta virðast ætla að verða mjög sterk

bara frábær það eru mjög flottar bækur að koma út bæði ljóðabækur og og skáldsögur og ýmislegt fleira við fáum hérna á eftir verðlaunahafa Norðurlandaráðs Auði

Ólafsdóttur með bókina ungfrú Ísland Ragnar Jónasson með þorpið og svo er það Ófeigur Sigurðsson með Heklugjá ég er að gleyma einu það er Steinunn Sigurðardóttir með nýja ljóðabók sem heitir að ljóði muntu verða Þorgeir og Sunna velkomin hingað þrjár bækur sem við ætlum að fara yfir ungur höfundur Jónas Reynir Gunnarsson vakti mikla athygli í fyrra fyrir bók sem heitir millilending og þetta er saga um ungan mann í mjög skrýtnu ástandi sem hefur svolítið eins og María í millilendingu

er hættur í skóla og býr bara í einhverri nöturlegri íbúð á kostnað móður sinnar sem kvartar mikið molna í kringum hann lífið það virðist einhver hafa keyrt á bílinn hans en samt sennilega ekki og hann mjög vandræðalega tilraun til tryggingasvika og svo hefur upp á honum gamall skólafélagi og ber upp á hann nokkuð alvarlegar sakir í slagtogi við móður hans og svona þegar þessi flétta öll virðist ætla að verða svona næstum því

stígur Jónas Reynir mjög róttækt skref út úr

með okkur í alveg ævintýralegt ferðalag inn í hugarheim svona paranojusjúklings eða manns sem missir ekki bara tökin á venjulegu

heldur bara ástandi sínu hún á margt skylt með millilendingu fannst

í þessari bók heldur en í í millilendingu og ég hafði svolítið gaman af því að sjá hann fara aðeins lengra inn í þetta myrka djúpa og óráðna líka mér finnst mér finnst maður alveg geta farið að tala um svona óþægilega í manneskjunum og samspili þeirra og þarna er hann búinn að það ennþá meira til presturinn sem kemur fyrir presturinn með

það er einhver besta innkoma persónu sem ég man eftir í lengri tíma

kannski helst sem ég átti svolítið erfitt með að ná sambandi við í þessari bók

skrýtnu þessari skrýtnu Reykjavík einhverjum ranghölum og allt er dimmt og og hálf ömurlegt

mér fannst það dálítið skemmtilegt í sjálfu sér en ég náði ekki alveg tengslum við þessa skírn mér fannst hún alveg mögnuð að blanda saman hugmyndinni um skírn einhvers staðar á þessu rófi það er þessi leikur sem mér finnst svo skemmtilegur þessir draumar hann er alltaf að grafast undir snjóflóði eða grafa sig í gegnum sand ég þurfti að minna mig á að anda stundum af því maður er orðinn svo bældur undir þessu öllu mér finnst

þessi bók svona vera einhvers konar samnefnari milli

sem var í millilendingu og ljóðskáldsins í stórum olíuskipum sérstaklega þegar hún var að byrja þá var það það fyrsta sem mér datt í hug já ókei

merge a þessa tvo gaura en ykkur finnst þetta mjög spennandi höfundur já já það

Klara sem er kona á miðjum aldri sem að glímir við svefnleysi eða eins og hún kallar það alltaf í bókinni sem er búið að ávísa henni að skrifa á nóttunni og rekja svona æviminningar sínar elst upp í Hafnarfirði

klausturveggnum eiginlega hefur svolítil tengsl við klaustrið það sem mér finnst Þórdís gera mjög vel í þessari bók er og það sem ég eiginlega bjóst við af henni af því ég hef haft mjög gaman af ljóðunum hennar hún hefur líka svona tilfinningu fyrir

óþægilega og skrýtna í

mér finnst hún alveg bjóða okkur upp á það og skemmtilegur stíll mér

það sem mér fannst hins vegar vanta dálítið var skýrari þráður og flétta í bókinni af því það er vissulega gaman að lesa um þessar persónur þar er Barbara amma sem kemur frá Þýskalandi nítján hundruð og þrjátíu og klippir nunnurnar í klaustrinu í hjáverkum var svona í uppáhaldi

hjá mér svo þessi dularfulla kona frá Svíþjóð og svona mér fannst aðeins vanta upp á það samt líka ég áttaði mig ekki alveg á hennar

í símaskránni horfið ekki

ljósið þetta leiðir að að hún grúska í því sem hún hefur lesið hún endursegir svolítið af

náttúrulega gleður mann alltaf þessa gömlu hunda en ég er svolítið sammála því samt að mig vantaði

ástæðu fyrir því hvers vegna er verið að segja mér það sem er verið að segja mér einhverja samfellu þriðja bókin sem við ætlum að nefna hérna er ljóðabók eftir Evu Rún Snorradóttur fræ sem frjóvga myrkrið þetta eru

þarna og í rauninni litlir leikþættir nánast

hef haft rosalega gaman af fyrri bókunum hennar og fundist þær góðar heimsendir fylgir þér alla ævi held ég

og tappi á himninum og þar hefur hún verið mjög mikið í þessu

að fikra sig mjög mikið áfram með með formið og þessi

mér finnst þessi fyrri hluti

þar sem hún nýtir sér form

lýsingum á persónum og öllu er stillt upp sem sem díalóg algjörlega magnað og náttúrulega þetta er allt saman frekar nöturlegt þetta er upprifjun um eitthvert ægilegt sukk meinhæðið og nístandi á köflum

fjórða útlendinginn í röð og þú hugsar um það í nokkra daga á eftir af hverju þér líður eins og þú sért að svíkja einhvern þú átt engan kærasta og hefur aldrei átt b samfarir við spænskan leigubílstjórann bless dálítið hart sko en hún gerir þetta svo skemmtilega líka hún er að skrifa um ofbeldi og nauðgun og ýmislegt þarna en það er alltaf þessi tónn og svo

eru ljósmyndir líka bara eins og kápumyndir sem hún tekur sjálf

algjörlega nær utan um eitthvað svona óþægilegt og svolítið á skjön í síðustu bók átti hún bestu held ég lýsingu á minni kynslóð sem ég hafði lesið fannst mér þar sem persónan fer á halló Akureyri til að missa

og þessar konur ætla að taka taxa beint upp á húð og kyn

þegar þær lenda í Keflavík

þetta er svo óþægilegt en hún gerir það svo skemmtilegra þetta er betra heldur en okkar minningar um

en nöturlegt já það má alveg segja það þakka ykkur fyrir það við ætlum að hitta Ófeig Sigurðsson á Skólavörðuholti

leiðarvísir að eldinum þetta er nýja skáldsagan þín og hún byrjar hérna á Skólavörðuholtinu hún byrjar á því að ég geng frá heimili mínu áleiðis á Þjóðskjalasafn Íslands staldra við hérna uppi á holtinu í verkkvíða yfir því hvernig ég eigi að

viðfangsefnið og og hef eiginlega dvalið hérna á Skólavörðuholtinu í fjögur ár hefur tekið að skrifa bókina þótt að ég hafi náttúrulega verið í holdinu annars staðar þetta eru margir þræðir og einn þráðurinn er sá að það er stelpa á Þjóðskjalasafninu sem sögupersónan verður skotin í hún er eiginlega eins og draumstúlka og það er óljóst hvort að hún sé í fortíðinni eða framtíðinni vegna þess að það er eiginlega horft í báðar áttir já já fjallar um þá hrifningu og hvað gerist

sálarlífinu við bara óstjórnlega hrifningu og nærri því

svo eru fleiri þræðir eins og til dæmis Karl Einarsson

fæddist hérna á Íslandi og

ólst upp í Færeyjum og bjó lengi í Belgíu og og fótgangandi um allan heiminn eins og Ólafur frá Oddhóli og eitthvað svoleiðis eins og ég vil nú hafa mínar konur sjálfur en stöðugt í vinnslu en svo er vending og þá erum við komin aftur á miðaldir í ferð með Sigurði

inn að botni Miðjarðarhafs já það er mikið furðuverk sú ferð sko fyrri hlutinn fjallar um Dunganon svona mestmegnis margar aðrar persónur komi við sögu svo fjallar seinni hlutinn um Sigurð

eins og titillinn gefur til kynna að bókin klofnar í miðjunni það myndast bara gjá

og þá hefst förin inn í sjálft víti þá koma við Sögu Jón Loftsson höfðingi sem er til Jóns Loftssonar höfðingja í Odda til að styrkja stoðir sínar með sínu ímyndaða greifadæmi og Jón Loftsson er þarna að fræða Snorra Sturluson lítinn níu ára dreng uppi í rúmi og er að lesa fyrir hann

eigin ævintýrum þegar hann var á sama aldri í Noregi en Istanbúl þessi mikla borg hún verður þarna mjög mjög fyrirferðarmikil hún það er alveg makalaust að

sé ekki mikið breytt hún er eins og eins og endastöð hamingjunnar að leita þangað eftir einhverju sem þú finnur ekki heima við þú leyfir þér að vera fara út og suður í sögunni en nærðu að forma þetta sem heild svona í í huganum á þér það eru alls staðar

tengingar og tengingar á milli persóna og það er nú spurning að þetta gæti nú verið allt ein og sama persónan þá höfundurinn sjálfur sem sagt Dunganon og Sigurður og Jón og allt heila galleríið ja hvað gerist þegar maður skoðar bak við hverja persónu

það er stórt myrkur þar og og í mörg horn að líta og það er hlutir eins og

og saga og og sjálfsmyndir og og ýmislegt sem að gerir persónu að persónu þú segir að þú hafir eiginlega verið fastur hérna á holtinu í fjögur ár og þetta hafi verið ákveðin kvöl en það virkar samt eins og það hafi verið gaman að skrifa þessa bók iðja og maður er náttúrulega fyrst og fremst að skemmta sjálfum sér og og svona ganga fram af sjálfum sér líka og og og og helst það mikið að maður að maður óttist útgáfu þetta getur ekki nokkur maður lesið eða haft gaman af þá er maður kominn á einhverja stigu þar sem ýmislegt óvænt getur gerst það er þarna líka hún er kannski ólík sjálfum mér af því ég er sögumaður og líður en það er einhver önnur stöð talstöðin er ekki sú sama og það er nú alveg augljóst þannig að ég nýt mín best bara við skriftir hvar ertu staddur í heiminum núna sko ég er nú eiginlega bara á einhverjum þvælingi

fyrir þremur árum og honum er ekki lokið fjölskyldan keyrðum til Berlínar vorum þar og ókum síðan um Evrópu og og erum núna í Belgíu í

næstunni kannski lýkur þeim bíltúr ef að gamli

hinn hundur í bókinni Kolur er hann með í för hann er svona eins og

þess vegna verður hann að vera með ef maður ætlar að vera heill en titillinn sjálfur Heklugjá leitin að eldinum til hvers vísar hann bara beint í helvíti þetta er gamli inngangurinn í í víti og og og bókin er leiðarvísirinn þangað hann kom að Heklu hann kom að Heklu nítján hundruð fjörutíu og sjö í þeim eina tilgangi að kveikja sér í vindli með Hekla svo er annað Heklugos þetta risastóra stóra er ellefu hundruð og fjögur sem að svona lúrir í bakgrunni og og er svona eins og mökkurinn eða andinn yfir sögunni og stúlkan heitir Hekla já allt kemur þetta heim og saman hingað er komin Auður til hamingju með verðlaunin og allt það takk fyrir við ætlum að tala um alveg nýútkomna bók eftir þig ungfrú Ísland þetta er bók sem gerist í Dölunum í sveitinni og í Reykjavík og svo í Kaupmannahöfn ja árið er held ég nítján hundruð sextíu og þrjú já þetta er bók og hvernig hún birtist hjá fjórum ungmennum á mismunandi hátt á þessum tíma og söguhetjan mín er ung skáldkona Hekla Gottskálksdóttir sem er fædd í Dölunum og kemur í bæinn með með rútunni með nokkur handrit í töskunni en það má kannski segja að meiri eftirsókn eftir líkama hennar heldur en því sem hún hefur að segja því sem hún er að skrifa því sem hún hefur fram að færa hún kemur í bæinn og hún fer að vinna sem framreiðslustúlka á borginni og kannski titillinn dálítið kominn frá því ungfrú Ísland

reyna að ýta henni í keppnina ungfrú Ísland já

henni er boðið að taka þátt í þessari keppni en titillinn vísar kannski líka í það að þetta er bók um samband okkar við útlönd hugmyndina við útlönd sem eru óralangt í burtu og að taka þátt í fegurðarsamkeppni var leið til að komast til útlanda gat verið eins og að vera flugfreyja og þetta

um þjóðerni önnur aðal söguhetja bókarinnar Davíð Jón John Johnson sem er

og það má kannski segja að kjarninn í bókinni er þeirra vinasamband og á þessum tíma þá flúðu menn land vegna kynhneigðar en spurningin er þessi hvert flýr skáld föðurlandið er tungumálið eða móðurlandið eins og ég kalla það í bókinni en hún kemur í bæinn með handrit og hefur verið að skrifa og skrifa en hún er ekkert að flíka því ólíkt til dæmis karlmönnunum sem hún hittir og eru í bænum og sitja

sitja á mokka já já einmitt mig langaði og eins og eitt karlkyns skáldanna segir í bókinni það fer svo mikill tími í að vera skáld en hjá söguhetjunni minni fer enginn tími í að vera skáld bara í það að skrifa en hún þarf að selja sinn tíma eins og annað alþýðufólk til að lifa af las einhvers staðar einmitt frá þessum tíma vísun í listamann karlmann karlmann sem að spurði þessarar spurningar af hverju eru svona fáir

á Íslandi og allar lélegar og mig langaði

að svara þessu og mig langaði til

með vísun í samfélagið og hvernig ekki var gert ráð fyrir

ég stóðst heldur ekki mátið að búa til frumlegan sem gæti hafa verið til ef ef að samfélagið hefði verið öðruvísi og þetta er líka bók um það hvernig samfélagið vinkonu þarna kallað á sínum tíma lokast inn í barneignum já já en hún er líka með skáldlegt hugarflug já algjörlega algjörlega

hún er ein af þessum sem býr til ævintýri og fegurð úr sínu litla hversdagslífi hún hún yrkir ljóð en telur ekki að sé ljóð hún hengir þvott til þerris og ungabarnið hún býr í kjallara í Norðurmýri með tvö ungabörn og annað þeirra hefur nagað gat á sængurver og himininn skín í gegn og henni finnst hún geta snert himininn með pennanum hún skrifar leikrit en veit ekki að leikrit hún skrifar krimma en veit ekki að hún er að skrifa krimma áratugum áður en þeir koma fram svo pakkar hún saman vængjunum sínum og hún segir þetta voru hvort eð er bara

sem að báru mig ekki lengra en austur í

mér finnst ég nú gera það fallega ég aðeins pota í

þetta eru auðvitað bara ungir ungir krakkar og þegar þeir týna handriti sem átti að hafa verið betra en það sem Nóbelsskáldið skrifaði á einhverju fylleríi þá fara þeir heim til mömmu og gráta á Hvolsvelli ég er ekki að vísa í nein þetta er hugmyndin um skáldið og hugmyndin um um listamanninn sögusviðið er alveg þekkt og þarna eru ýmis kennileiti sem maður þekkir staðir og atburðir og allt svoleiðis þú ert algjörlega að skálda inn í það þú ert ekki að byggja á neinu sérstöku já þetta er algjörlega hundrað prósent skáldsaga og ég vona að

fari ekki að horfa á þetta með einhverjum sagnfræðigleraugum því þetta er jafn mikill skáldskapur og það sem að á að gerast í dag sko morð morð á Hólmavík þetta er ég skoðaði aðeins hvernig til dæmis var skrifað í íslenskum blöðum tók mig svona hálfan dag ég rannsaka ekki neitt en ég skoðaði hvernig var skrifað um til dæmis ræðu Martins King ég á mér draum sem var þetta ár hvernig var skrifað um morðið á Kennedy sem var líka þetta ár og

sem hófst þetta ár og flugvélin okkar sem fórst um páskana svo er kannski á sömu síðu í blaðinu

og þá get ég notað hana líka en þetta er er er skáldskapur en hún fjallar kannski svolítið um mannréttindi líka já og ég nota einmitt þessa þessa setningu frá Martin Luther King þar sem hann segir að vandamál vandamál svartra séu vandamál hvítra og ég heimfæri það upp á þennan illa með og því miður þá hafa hans mál mjög sterka skírskotun til samtímans ekki hér á Íslandi en það sem er að gerast í í umheiminum og ég heimfæri það

sem King segir upp á hann í rauninni vandamál hinsegin fólks eru ekki vandamál þeirra hver er

sem býr til vandamálið kápan minnti mig á eitthvað en ég kom því ekki alveg fyrir mig hvað það var nei þetta er vísun það er hann Ólafur Kristjánsson sem gerir kápuna og þetta er vísun í þekkta kápu snillingsins

hvorki meira né minna og með góðu leyfi Gísla svolítið skemmtilegt að Ólafur var nemandi Gísla þannig að þetta er samtal nemanda og og kennara og það var þessi hugmynd að nota og líka sú að söguhetjan skáldkonan Hekla Gottskálksdóttir er þarna að fá sína

sem hún fékk aldrei á sínum tíma bara fimmtíu og fimm árum síðar auður ungfrú Ísland ný skáldsaga eftir þig takk fyrir að koma í þáttinn Steinunn að ljóði munt þú

það er ný ljóðabók eftir þig viltu segja mér frá henni ég er nú eiginlega orðin að ljóði mér datt það í hug þegar þú varst að lesa titilinn

á leiðinni hingað ég held að þessi bók sé bara í stíl við lífið hún er alls konar þetta eru hvöss ljóð og önnur eru ljúf og sum eru um hversdagsleikann og önnur eru um hinstu rök tilverunnar og svo náttúrulega er ég eins og önnur skáld ég er alltaf að fanga

gerður úr dagdraumum og maður reynir að fanga þá svona öðru hvoru og ég held að þetta sé nýtt ég held að hún sé allt öðruvísi en síðasta ljóðabók þar á undan og hinar þar og þar og þar á undan

þú hefur ort mikið um náttúruna í síðustu bókum en í þessari bók það er ekkert mjög mikil náttúra þarna nei maður getur

ekki verið alltaf í skýjunum sko

strax að yrkja mikið um náttúruna og kannski

það ef ég má sletta í af landi þegar ég er með heilan ljóðabálk sem heitir einu sinni var landið og svona endar sem umhverfis

getur maður sagt það fór út í það en það er þá fyrsti írski

sem kemur til Íslands og sér landið með þessum fersku augum land sem enginn hefur séð áður en náttúran er náttúrlega alveg rosalega stór hluti af mér og íslensk náttúra en nú er ekkert hægt að yrkja

maður áður gerði vegna þess að heimurinn er að fara til fjandans eins og þú hefur örugglega heyrt um dýrategundirnar

eru að fjúka í burtu jökullinn minn sem er Vatnajökull hann er bara að hverfa fyrir augunum á mér

vörð um íslenska náttúru og yrkja um hana núna einhvern veginn er allur heimurinn undir en þú ert pólitískari en margur hyggur í þínum kveðskap já ég leyni á mér mjög þar og líka í skáldsögunum ég leyni á mér ég er ekki fyrir það að vera með pólitískan boðskap beint í fésið á fólki og slá það utanundir með einhverjum frösum en þetta er út um allt taktu bara til dæmis hjartastað

eða eða bara nefndu það þetta er allt

meira og minna pólitík og það er pólitík út af fyrir sig þó það sé ekki á verkefnaskrá hvað ég hef skrifað mikið um konur en það náttúrulega kemur ekki fram í ljóðunum en ég er náttúrulega skrifandi kvenmaður þar og ég held að það sjáist þetta er hvað níunda ljóðabókin þín ég held hún sé númer tíu ég held það en fyrsta kom fyrir fjörutíu og níu árum hún heitir en ég sem sagt er ein af frekar fáum skáldum sem ég veit um sem gef út svona jöfnum höndum skáldsögur og ljóð

og síðan fer það allt yfir í skáldsögurnar að það hættir að yrkja en ég er ekki hætt því enn og

Tómas Guðmundsson las yfir fyrstu bókina þína já hann gerði það ég þorði að fara með handrit af því það voru komnar svona litlar sætar bækur hjá Almenna bókafélaginu konur voru að skrifa þessar bækur þá hugsaði

kannski get ég bara líka ég var átján ára og tölti þetta niður í Austurstræti og Tómas las og honum fannst þetta fallegt eða

var ánægður talaði um einhverjar góðar myndir og hann hjálpaði mér út í heiminn kvæðið sem þú ætlar að lesa fyrir okkur það það tengist þessu já það gerir það og ég vil bara taka það skýrt fram að það er ort áður en metoo kom til það er þarna

sem fjallar um þau mál og það er ort áður hvað heitir kvæðið það heitir vandræða það er vandræðalegt að vera nýfætt það er vandræðalegt að vera gamall heyra ekki og hvá

heimleið að kvöldlagi

með veiðileyfin vandræðaleg þessi villibráð sjálfsögð en venst því varla það er vandræðalegt að vera karlkyns í standandi vandræðum með starfsmanninn stjórnlausa vandræðalegt að standa í ótíma verandi kannski að horfa á

að standa ekki í tíma þegar sá tími kemur vandræðalegt að vera barn upp eftir

vandræðalegt að vera vanmáttugt barn og allir máttugir eiga í fullu tré við barnið og barnið þegir og barnið þjáist það er vandræðalegt

er vandræðalegt að vera manneskja eiga ekkert víst aldrei annað en dauðann og skattinn eins og hann pabbi minn sagði vandræðalegt að vera vitni endalaust vitni að þjóðsöngur mannsins í þúsund löndum það er vandræðalegt að vera móðir alandi barnið í óþökk barnsins og sú fær að kenna á með óþökk þótt síðar verði sú fær að kenna á því það er vandræðalegt að vera ekki móðir fyrir

eða veit ekki hvort er vandræðalegra það er vandræðalegt að vera faðir utangátta að getnaði loknum óþarfur unnusti upp frá því manneskja vildi ég ekki vera flissandi

í laumi frá vöggu til grafar verður að hafa það hér síðast í þættinum ræðum við við Ragnar Jónasson spennusagnahöfund Ragnar þorpið þetta er ný skáldsaga eftir þig nú ertu kominn austur á land Norðausturland já nú erum við komin á Langanesið þorpið sem heitir skálar það er í rauninni löngu farið í eyði en ég fór þangað þegar ég var að skrifa bókina og það er ennþá hægt að sjá rústir um byggðina þarna en það sem við gerum í bókinni að hún gerist nítján áttatíu og fimm og þá svona ímynda

á skálum og bý til lítið þorp þarna

upphafi sögunnar er ungur kennari í Reykjavík ung kona sem

eftir kennara tvö börn og átta fullorðnir hún tekur þetta stökk og flytur út á Langanes um miðjan vetur eða svona í upphafi vetrar þetta er mjög kalt vindasamt nöturlegt afskekkt umhverfi já það er eiginlega akkúrat það

svona sögu maður svona reynir að finna staði sem eru með einhverjum hætti

og dimmir og afskekktir og það er svolítið skemmtilegt að leika sér með það eins og ég hef gert kannski í öðrum bókum líka bara þessir gömlu þessir gömlu staðir á Íslandi sem að eru farnir í eyði og svona staðir þar sem fólk hefur þurft að búa við við erfiðar aðstæður

stað og fór að lesa mér til um hann og hugsaði

kannski dálítil draugasaga þarna líka

stendur ein og sér hún er ekki framhald af neinni sögu og það verður engin önnur um þessar persónur þannig að aðalpersónan er bara ungur kennari og ég reyni að halda lögreglunni eins mikið utan við þessa sögu og ég mögulega get því að fyrir mitt leyti finnst mér ekki endilega interessant að skrifa um lögregluna ég er eiginlega alltaf

um fólkið og sögu og svona hvernig menn bregðast við mismunandi aðstæðum það gengur alveg rosalega vel

hjá þér í útlöndum hérna eru bækur eftir þig franskt lokaðar dyr á Siglufirði á ensku hjá útgáfunni þetta er nánast ævintýri líkast já á svona undanförnum

orðið að einhverju ævintýri sérstaklega eftir að bækurnar fóru að koma út í fyrst í Bretlandi og svo Frakklandi og sérstaklega í Frakklandi hafa viðtökurnar verið fyrsta bókin kom út þar og og

viðtökurnar og salan á bókunum

langt langt fram úr öllu sem ég hefði getað ímyndað mér í rauninni eins og þú segir þetta kom fram á franska konu á grískri strönd í sumar sem sat og las bók og það stóð snjór á titlinum þetta var bók á frönsku þeir nota þessa köldu titla þína

eru svo kaldir hérna alltaf þeir fengu þá hugmynd þessir útgefendur í Frakklandi að allar bækurnar í

og það eru ekkert endilega sömu sömu heiti og bækurnar höfðu hérna heima eins og þessi bók heitir sótt hún hét rof á íslensku

þeir passa sig að þetta séu íslenskir titlar helst með íslenskum stöfum þó ekki of flóknum og af einhverjum ástæðum virkar þetta svo

það var að koma út kassi þar sem þú ert með Arnaldi og og yfirskriftin er lögreglusagan sem kom inn úr kuldanum já já þetta er fyrir jólin

félagsskapur að vera í þarna þarna setja þeir Snjóblindu með það er lag sem gengur í gegnum þorpið mig vantaði af því þetta er faðir minn fann gamla vögguvísu eftir Þorstein þ Þorsteinsson í Heimskringlu sem hefur ekki sést í síðan fékk ég vin minn sem heitir Evan Fein og er tónskáld í

ég sendi honum búið til lag við þetta og hann var ekki lengi að því þannig að núna er það tilbúið og það er komið lag við þessa gömlu vísu og þetta er svolítið vísa sem gengur í gegnum bókina þannig að þetta er í rauninni bók með þátturinn er búinn hjá okkur